ह्य्द्रतेद् केनन् के धैब परि?। मने निजोर् घत्, पनि, पुरि मत्र तो केनन् के बेसि रखि कओ परि?। दे, <hesitation> एदिनोद् त हेरि। मने। कितब मते एदिनोद् अमि आथ् ग्लस्स् पनि खब लगे मने दुइ लितेर् लेके पनि खब लगे तेतिय हेरि होइ अमर् बोदि तो मने तेतिय भले थके पुर ह्य्द्रतेद् होइ थके पुर पनि, पुरि मनेतु। मने पुर हेरि। खमन् होइ थके तर् प्रिसद् अपनर् कि होल्। जिमने मने घम् होलै, हिमने पनि खब लगे जेबरे घम् होलै अरु कि होइ, मने। ह्य्द्रतेद् तेनेके ओतके हो परि नैप दुनिय के गदो हो लगे गदो ले। गदो लेओ गतो। गमि तो पनि जैन, तेने ओतके हो परि तत्स मैन् तो ह्य्द्रतेद् आथ् ग्लस्से पनि खब लगे आथ् ग्लस्से पनि। भेसि खले हो भल् <hesitation> आथ् ग्लस्से पनि खले हेरि होइ कि। स्किन् ओ कने हो भल् होइ जै स्किन् तो भग होइ ते। शेहेरु तेनेके थके हो लगे भाकि एकुन्ने। हेतु, हेतु। पथ हजिलरु।